रेब्यांत झाडां पेडां आनी जानवारां अस्तात। रेब्यांत मांगीं आनी सुरोप अस्तात तांचो। मन सांगाक अंता तोरेकवार भाजियो। असल्या रेब्यांत जातात रेब्याच्या उदकांत। जमीनीं कशेळचि न्हयी म्हों टोय् असलेलया। झाडां ची मुलां ही माटी घोट दोवर्ता हेया। <hesitation> जागेह्चर मानस चोडसो वोचोना।